Tegna misaotra agnao vavy é tegna misaotra agnao tsy heko raha nataoko tsy eko raha nataoko kô tsisy agnao satria enao nanampy za tamign'ny fianarako amy raha jiaby tegna misaotra é zanahary anampy bebe kokoa ana anome raha jiaby zet adiavina tegna misaotra tsy aiko raha volaniko é.